Re jwa'n jwa'mena jwa'n nka lozomena jwa'na nzo toztita yez men reya xe nak re yez blaza, le men dyoxkua thi nit kob laza, thi nit kob yi'a- yi'a yi'a leba toxkuamena thioba lo ki' thiob nzob thib brata mbay lo mdob nzo thib bratana na ze kuanta nayex nak nzob na ze to yamen nzo nabana ze rid ndab mena ro molin bix, ze nketomena ze nke toxkuamena toyemena len nit ze nke toxkuamen thi nit kob naba na yod lud jwa'n nazi na lud yek ney jwa'na nak nit kob nal nabana nka lozo re men ta nayiza re men jwa'n benta mm- mbrid yatan chanaba, mbay na thi diba na nak re yeda xa nak yed chix yed nyaba re yed chixyeta re yed laba re yed luz naba, re jwa'na nly- nly buen lozomen naze nka lozomen jwa'men thi kada jwa'men thib xomod toxkuamena pues re jwana, mbay thi diba na iz len xe nak yiz ndyak la tyz le- le tyz mxak yizla o nzo bes palad nda o nryo mbayna le naya na nkete nuga re mde re mod nli na tyz re mde ryo o tyz mde mbe mbe zo ndye toz tira ndar tija ndar thib lada mbay na ze- ze ndir suer nchur ndir- ndir nit laza nit jwa'nta mbesxa suera, re jwa'na ndir nxur per ma na pola re men mxyen men nda men ro gona le men da- nda ro gon nde kemen gon thil men mbay naba na mdamen exnaren le. Le ncheya na laz men reya thil nche chemen benta yo las las kuatroba las treza ze nke men la men ze mke naba las seis ze mne exnaren men, ndamen ro gon, mbay na jwue'men lud kob jwa'nta <hesitation> mke kemen yeja jwe'men koba ya kemena len zisa lo ndamen ndamenn' thi plata or nda polad nkemen nchek men nchek men mbay na zera jwa'na thien men nde ximen lud ro yo' tyz polad nzo nit nambi thien men lud nit nambin komena len xi na to yemen kob ta kon nit kob ye'ya mbay ze jwi'o xe nawue nkala lozomen nawue ba ncho ne lozomen nkemen zin nkemen tayia naba nix nawue xekla asta or zyn or xiu' nda ndya o jwi'nla mkea lud gon zera ndyaza tyz nde gab la kafe tyz nde gabla pues jwa'na jwa'n nka lozomen na mbay na iz nzo re- re jwa'n re jwa'n mblaza re re jwa'n mblaza nawue nly za nka lozomen nchub thi ngo lo zyl le chub thi thi tyun zi yi'na tyun re jwa'na jwa'n nliy naza nka lozomen re jwa'na nly buen lozomen per naya ndebe re jwa'n chopa re jwa'n nke gozexa par jwa'naza ndyak xa ndyak xa fuerzpa jwa'n laza nly buena ze ka lozomen per nzo roamen ndamen lo xa ta ta- ta nchak re- re- re romeda re xa ta mtedka jwa'n ta ndyak mena. Xa ba ndyak na benta xa ya ta nzob- zob yal naban yataxa nto yakxa men per <hesitation> nakta benta jwa'na benta jwa'n laza ntoyak men, men nliga lozo mena ntoyaka men per na re jwa'n jwa'n blaza jwa'na masblo re xa gox lon bro xudgo'ana exna go'ana mblo exna blo xudna ze rid xista jwa'na ndeken xomod mxenxana tata mod nde nde jwi'n len xomod xyena re mbyen bdebe naya za per tyz men xob yek men lud re jwa'n laza pues taja nka lozomen re jwa'na re jwa'na nabe za mientras na kodlare re jwa'n lazey na kodla re' beb lazey na kod la re nawue nda nkay lozo nawueba yai loa' par lo yal ban chanla.